झिन है मांस खाना नैतिक नाही है। काबर की एकर से हमर प्रकृति अउ। पृवत्ति बदल जायल जो कि अच्छा बात नाही है। हमर किताब मन मे भी लिखिस है। कि मांस कोई ला भी नि खाना है।